You see life when I was small my people was neve- my people was na even get ley we wor suffering la time even to go to school before my pa pay my school fees a will na be ain’t used to be easy sometime he will hustle hustle hustle hustle oo sometime ley will put me out she sometime o test time ley will put me out I will be crying I be going home when reach the he will say mama bear it I left bearing ney time come he start working when he start working la how my school fees use to pay on time I use to eat on time I use to do everything on time la how later until soona he die my ma too pick it up too my ma left sponsoring me too I finish with school until I finish with school I na know wetin ley call suffering ley only thing la can suffer ley way she na near me sometime when I think about her too much then I can be grieving in my heart but I can’t think about her because I can’t be mama baby forever.